Käro tüütäs niimudu, et täl ummaq tsõõriq all. Sa panõt määntsegi rassõ as- as'a sinnäq käro pääle ja sis tõukat. Tsõõriq kääväq ümbre ja sul um vaia õnnõ tõugadaq.